E gn'ordinatera zany da misy gnatao hoe disque dur, de amin'ny disque dure zany efa ao amign'ao aby zany e raha rehetra rehetra tokony ho ilaigny de rehafa misy fotoa ilaignao anazy de tapenao fosiny avao zany na kitihinao fosiny evao igny e raha da mivôky lahatagny e raha tianao alay agnatin'ordinatera amign'ao izay zany e fahafantarako anazy.